Kimukulmet ko akoi ko leel, ko ng'olel koyache kotepee kei amune sa leel, koimi kei amu kakoleeel ako nda ka ketit ko kimukulmet ko kat imayae ka timayae ng'olyo ne leluut, ko ng'o ko kimukulmet kong'en kole tinye konai. ndoi naindo konai kole ka kolel anda kakoyai kiit ne karara, amu ketiit, ko maing'en kole ka kolel anda ko ka koyai kiit ne kararan, sasa ko kimukulmet ko kakonai kole kakoyai kiit ne ya. koyache kosoom nyoeet ap kaat, kong'oyai kiit ne kararan kong'utchini kei teket akole kayai kiit nekararan, ako mwaach kei kongoi ako- ako teech piik alak ko yai kiit ne kararan ko u ne kakoyai akine kiit ne kararan, ako chamaat iyai kiit ne kararan kosiir ne ya.